<hesitation> karazagna saosy ampiasaiko kaofa mahandro hanigny ai, <hesitation> misy valo, de <hesitation> raha zao: saosy tomaty e, saosy vinaigrette, <hesitation> saosy pistasy, ketchup, saosy soja, <hesitation> saosy laoko, saosy besamel, de <hesitation> saosy curry.